<hesitation> Kolonsaina any Aostralia ndreka ah sport tena tia njareo akany atena mazatra anjareo a rugby iny zany a no tena ataonjareo akany de zareo a le tena tia miaro tontolo iainana be arovanjareo sara si tontolo iainananjareo io de aminjareo akany a le misy biby le kangoroa iny ao australie misy ananjy.